Bines guddan ak yani yani yani bines qola chacharekon birrin mil birri qaaba hark birri qaaba ak sosombicha sun fa kulli. duub wo hata hark tokinen ira hindiqini ama mil ishia tokinen ira chite mill birri qaaba dande yani survive vee akum sunin yani oole hinbulaa innin dandee hata wo mil tokinen dabe in shida hinqabu yani onum survive vaa dandee.